لازم تفحص المحرك أول شي لأنه قلب السيارة, بعدها اتاكد من ناقل الحركة والفرامل, وكمان شوف يعني شيك على وضع الكفرات إذا فيا تآكل, <hesitation> فيها ثقوب, لا تنسى كمان تفحص الهيكل عشان تتأكد إنها ما سوت حوادث كبيرة, وأخيراً, جربها بنفسك للتأكد من الأداء تبعه يعني.